Borbor taka hoso nean tara sia katun sol eiau kajin na kui no, ia kahet haraeh nin a toukui tanou. Kahet ha ri niau na toukui tanou a sia pean hamatolan <hesitation> tanou. Tara sah toukui tanou, eiau te ka <hesitation> haso ne iau a mone te tuan ni kahet me nou munatun jia toai tanou. So, te na kui ua mulo, taka hat mean eiau, na kui bete kui haraeh i nom. Komin hakej e seh ne seh, le hakej e nom a toukui tamulo. Toukui tamulo eiau tsitoun sai no, tsitoun sai ne na haluma i tamulo sol eiau e kajin me kat home e no a toukui tamulo, tavikal eiau. Te la sin me na mou eiau me kajin kat e na sah, tavikal eiau. Kahet e nin a toukui tamulo. Poaj, a poaj, te hat me na jon momoa tamulo kui a toukui te ka no ien, kui, te la nam a poaj ni huas, na huas, te la nam a poaj ni kui, na kui, eiau a toukui tamulo, je eiau a ka te mas kaj e mulo, ba toukui tamulo te raeh i no, te kuer mua lo mangil tamu lo, toukui tamulo e Revan tatei jirong eru elo tara toukui i tamulo. So lo mas kahet ne nom a toukui tamulo, kui nom bet kui haraeh i nom. Kui nom <noise> bet hakej e nom a poaj ni mamur te kui ua mu lo, tara sah eiau a toukui te kui moa lo ien eiau te <hesitation> ngot sil e moa lo a tou tapa i tamulomi tara poaj te la nam. Poaj te la nam tutu nou, tutu koru nou. Sol te kahet me moa lo a toukui tamulo, kahet e nin, be lo te tuan ni ka haraeh gon me moa masal tamulo gon mei hihin tamulo, tara poaj te la nam. Hare na te bor ua gu lan, poaj te la nam e tutu nou. Komin ka me nou ta toukui ta para tar revan. Te na jimou me mua lo ta toukui heh, e mei nou ta toukui. So, tara poaj ni ien te ka me moa lo a ji toukui, kui haraeh bete kui nom, komin longon a sah, na sah te la nam, te tuan ni kat home nou a toukui tamulo. Toukui tamulo, kahet haraeh nin, be lo te tapa haraeh mu tara poaj te la nam.